Nican yolcomeh, quemeh totumeh, palomaxten, tzohpilomeh porque yehuan cuali mononotzah poque yaveh nochi tlamach cuando cohcocheh nochtin, nochtintzitzin amo cohcochih aparti sino que yaveh junto nochtin uo motlaliah ipan sete couavitl uo nochihchiua in caconeuah o quieman mononotzah. <hesitation> Nah nicpiya, niquimeta nochi cahcacarise cuicuicah, igual cuicuicah entonces yehuan cuali mononotzah entre yejun porque conicateh paquilistli, qu yehuan quipeyah quemah cuali cateh porque cateh paqueh tlayese ya cuicah porque paxialotiueh, quemah entre yehuan cuali mononotzah.